Fitaovana fandokisana: vilan̈y edy ai, mampiasa vilan̈y zen̈y kô fa mandoky rô, mandoky kabaka zen̈y avô mandoky vary. Abôkà eo mampiasa poelon àby io zen̈y kô fa an̈ano firiry, abôkà eo mampiasa meso koa fa hanapatapaka raha, mampiasa sadrô han̈afangafangaroana vary ndraiky kabaka.